Toah bəg mpər bəg gbama a bəg rig shi a mare avəri koh ri nəm kurumam mun avəri ri n man wha shi shu yi ku mam be bu ba hoh a ba kpag-kpag jiri a mare ani dəg a wah she yei ba hub sid keyei n she gan dwang ba hub she gan nsuru ba hub gau njiu ba hub she tai mpərvba she da nəm kpaskpag kurumam, mam ba ri n hoo bu ba she she hoo ri yi ba re n kah mam mare ane wui a hah be arig she yei a ma she ke be hah ri n fag dori beshiu wab ba yei məng a ken ri rig ya ke be wun zak wuni n dang wuin ai wunza’a dri m bəi, n bəi vak wori beshiu wo a hah san məin təng a ma kwag n zig rig yi mei ri, yi mei vi jiri a n dəng n she ke be wuri jiri n kang jau kini kama wuh retam hah mare avəri koh bəg tau abəg hoo swag ake vəri bəg ri nəm tau abəg hoo suas she bəg swag tau she jiri buzəun məng jiri a bəg ku wun mpər ba hub məng bəg swag tau jiri yi agunpər kurumam, mam hoo yi bəi woi tag dri veun, i tag dri ba’a. I rig pu’u ndu n rig bad jini i bəi hah n hoo uuni i bəi hah n bəi hoo wuni n hoo kad re ke pini wuni a i hoo kad ke pen wah ke sari mare ane rig dəm yi kar re ke avəri bəgri. A ma kad ke avəri mpər zəun ri n yok ku bəg beshiu a tao ku rig zig wuh ku pan wu bəg vo pena pina nəng bəg ku rig shi beshiu a tao a ma ya ku bəg beshiu wuni ku pan zig wu vo dod məng ku ma yi rig wuni a bəi ku sai re. A she ba rig fəu yi re tam hoh. Daun yanzu a ma dwag ke wuin a ye she bo avərimpər ba gbawuh ri, i rig fam avəri m pər apər síri mu u ya bo avəri mpər ba gbah wuh ri, swo a sid sid n rig ya afarbu kəm kəm kəm bəg ba a dəin wu bəg rig pan re bəg pan she jiri buzəun məng jiri a kəin hah a ma ye baei buzəun rig bəg rig yi be abəg nad wo yei n rig zig wuh. Ama nan re kwar i ma nəm rig sa asasan təri a ma bəi fad, n bəi wunza’a wuh bəg atao nəm nəng bəg ku rig shi beshiu ataw fad sanu zəun, pena, sara a fum ku n bəi yak akəin hah mpər zəun bəi shi n sa sanu zəun, pena, sara n kah dwag n bəi yak. Beshiu she rig wab re yi. Bu ba i rig tag ashi wah sai hah, afarbu ba i rig bad kafen i ya bo be bu ba she nəm təu re yi məny. I sa dri ye ri bəg rig dəm yi kari re a vəri bu ba hub mən re yi. Ajiu nai sid yei anam noi sid yei ba kah ken nəm n nam noi məng n ji bu peu məng bə kah sid yei mare akoh ku hu bəg swag abe beshiu bəg ri a jiu nai ma she ke behah shi n woi nəi ku nəi rig be hah dan yi ku ba a ku zima məng ku rig dog kenu a jag ker: n jag keni n jag keni ko ri ya be a non-non be a ku ma ye pud ye m woi ba sansan re be she ri ku rig nah re be she ri rig zig ku jiu ku sanu bu ba whub ku ma she re be sheri mpər zəun dəg ku n dang ku a ku fam beshe məng mpər zəun shad ku ba təu təu re be sheri məng jiri kai məng kurumam, man bu basheri n yi mare are gbana abəghara yei a bəg ye nad bu abo be wah ri. A nam noi ma dulag ku bəi kyak be bah kyak kyak kyak kyak n ye zanajini kuma kyak kyaku meb meb hoo kai n jag noi namai re be wah r n hoo yiri bu tagre yai ku tag yiri bu are beseri jiri akəin hah aku bəi bən yir bujiu arig wab ko ku ma bən hoo yiri bujiu bəi rig rig wab ku bəg ʒəg jena jena funi kau’a ba kah shi nəm n rig nad n rig yak numəm təri barig fad vo bəg ma ye whun zig ba hah a zig bəi n zig whun mpər hah mpər ha kah zig in zəg whun mpər hah, a kah yak n ye whun ke be mpər hah ri ba ke na nəm. I yi shi be shiu na nəm beshiu san təng i bəi hah i jiri mər yi daun funishiumen yi a retam wun za’a wu ma zig bu n zig be le behah ri ba rig wah ku’a a bəi mbəi vii za kai n shad bəg wah ri. Wunza’a wuh ma nam noi bujiu sig ke byin, a ma bəi a səi bən hoo kai n swan hoo n ye yak. Wun zaja wu py. k bu peu n hoo swag n rig tag ashi yei a ma bəi bəi a bəi vii hoo kai n ye yak wah ke sari m ma bəi abəi vi’i hoo bu ba she n hoo ya yak. Ku ma bəi ku had n dəg sa yei məng. Mang a zim a kəin hah a ma bəi m bəi beshiu mar ke beelri a ku fum wuh u shi beshiu’a? Ku fum zig wuh məng. Re na nəm bəg anam noi abəi wui a ku yi wu dori asəi m bəi vi’i hoo ku yíri bu kai ko a gbad hoo ku yiví bu kai ake dad akəin hah a ma bəi a ku yiwu, kurig yí wuh’n? Nan ve kwar kurumam dang wuin mare be koh a shií rig za a yei ariʒ, ariʒ a fum rig zig avəri wuh a ke n ya bo averu zəun ri n ma yak a ye dəg beshe n zəu she yei jiri, zwani bəgkini bəg bu funishiumen sari a dan pəm zig n ya za avəri zəun ri n sa zig buzəun bo yei məng a ma i ma nəm dau bəgkini yi ma nəm riziun daan inda kurumam hwu ye isag sa. I nəm ma nəm sa na nəm təri mace be koh a mah kad yei abəg sbama a rig nad bujiu re bewah ri n rig jie nəm a bəg gbam shar nəu shar nəm, a bəg gbam a rig kad mare tanu daru koh n rig kad yei n rig dab daru dri wo ye nəm. A she bu ba a sa yanzu hah in dan ya zig a veri zəun ri n shi za bo ye məng ama re kwar akad zig avəri zəun ri n shi rig zig. Mare yanzu hah mən nəi məng. I bad nai ri i hoo dri i hoo kan azang məng i yak in dəng ba huruhwo avəri idang dri yi bu ba i rig sa hah san məng a hah a sansan a irig sa abaibai hah i hoo swag abo non non a san san a íri sa hah a ku kah a kuruma kah hwa yi voyei jiri akəin hah a dwag za ke n ya bo taru wunza wuh ri n nah za bo yei a dwag za ke ri ya bo avəri wunza wa ri n shi za bu yei shí su jiu zəun pena, jiu sara, jiu nyein, jiu swana be a ma nəi rig yei n zim a rig far avəri, a fad bui ri n ye ya bo avəri zəun ri. A ma mana nəi məng a shi shi a re be wah ri, ba a kurumam ma yi wu təri re bewah ri a she ba a dəg n zig ríg pan funi kau wura yanzu hah mare ane i hoo bəgkini yi dri i kah bəg gbama a i rig pəm ziu a avəriyi, n ya bo avəri zəun ri nrig she bo avəri she ri akwai ba hub nəu sid ye təri n she bo aver bəg ri nsn-nsn. Avəri bəg she ye non non she bəg pəm n kad ke avəri yi ri n bəi hah jiri abəg rig nub nəu jiu abəg nad ba rig wub ba jiri. Zwani funishiumen ba hus ma bəi bəg kan hoo ba kai mare ba avəri yi siyei n ye shi təri abo avəri zəun ri bəg ma sa su ma ya yei məng ba averi she ma bəi bəg kan hoo ba kai. I rig dang hah jiri i sid sa ba rig ya yeí, i sa ba zo pini i, sa ba rig wub yeh i sa ba sansan.

N woi nəi bəg nan kab məi rig, n yi n hoo be ke be hah ri jiri dyak na zang. I ma pyak ma san ke rig wab məi n rig wab nəng kah ma bai ziw rig bai na kini ye aba kpag koag n bəg ba hub nəm bo bezəun ri bo nəng pan vo ke bu peu nəm dri swana nəri nyein hah ma nəng pyak sasan. Jena nsani ba she pan vo bu peu she n pyak bu peu she pyakpyak n kah gab ba hu n ya bo avəri zəun a bo avəri aku yak na pera wuh hsab ho bu peu ba she yak ku ye dang re bəg ba a ku jag ba she darashi bəg wuí jiri zəun bayeməng bəg pan zig n pyak bu peu she a re beshe ri bəg shang təng bəg ma pyak bupəu gbah hoo kai n hoo zwamp kai sid ri dau she riyak bəg ma bəi bəg gbah hoo kai n hoo zwap kai daun ashe dau ashe daun ashe sig sig, sig ku jen duag wuin bari a ku jen ban a ku ye woi be ba ku pyak bu ye hah ko bu ba ku pya hah nah rig shed təri ku jag a ke avəri a ku hoo yak kənnəu hah ku ya she kuyi kuyi bəg nai nəm dri zəun gbanhah swam pena. Ake yau nai dri ake yau naí drí swumpena aku yi ba, ku yak she n ye dəg dri swana a ke yau drí swara, drí pena vunəng. Ku yi məng məri wah ya ní re? Bəg dang ku yi aviu bəi m. bəi vii hoo ba hub kai kəi na bəi gbah hoo ba hub kai a hah məri ba fam. Ku ye yak be aku jag məri wah ku ya she nai ba she mad n shed she shed n fad dri dub rig ku kad bəg yi ba ke hah nəng kang hun swab ye re? Ko a hah dəi a hoo bəi yi nəng bəi nai jia pena dabgbana pena dub gbana wah sara biyei a hah rig mad ku woi woi hah noi ba ke mad swap yei ku kang puu zəu bo fai ngab ho ba hub n hu yi bəg. Ku dang bəi ba nang sa hah san san agunpər bəi za ke be nəng ri n shi za ke be nang ri nəng kah ya za bo mpər ro nəng ma zig vo busau hah nəng ya za mpər ro n shi za mpər ro. Iri vo noi a m yi na ke, n yi re ba hub na nəm m bəi hah bəg dang məi wui, ba furafum sih hah n fag shar agumpər bəg dang wui noi, a m pyak ke mpər ba hah vo bəg hoo məi nai rig zwamp-zwap. Aviu nan təng re be ke sheri n yi jiri za̱in ba yei məng n rig mag bəg m noi ko səg sa zig ba n hoo rig yi bəg hah n mag bəg n woi bəgkini bəg rig ba a səg tag məi bəna a n kah yi na ba a nəng kah tag məi si hah ma sid daun a hah ake yau nai dri dub hah nah? Nang hoo dri swana ya məi məg anəə ho dri swanar i bəg bəg gab bai ri re mbar bəg hoo ashe m bashe ashe a re dri bəri bəg hoo kyab dri bang mare ane jag ba pyaki sid sid sid swo rig fad she fai nəu she nai họo rig kai ye gwag ajini m ma ziu bu nai nam bəg ma ziu nai m ma ziu bu huni rig abəg rig sha shai ri bəg den zo amen dau aneri m ma yak bəg ye hun bəg bau nəm gbam, gbam n hoo bəí hah məng bəg fa nara ke kai m ma bəi bəg sa n sha shei bo dri bəri n yan dri bəg. Ba so kah yi sid, sid sid kenau zəun bəi rig fad she, kəi nai jog gbain rig are nəu she jag nai ba she gbain, nai ba she sid re ye n huu vunri bəg sid re yei. N dang wui i jakai re n momjen abai bai aɓg sa rig wah bəi vun ri kurumam bəi nbəi yi bəg bu zəun more jiu koh bəg rig shashai sanu apeh bəg ma shashaí ke she rig bəg rig gbah nqi yei. Nai bəi n bəi vuri rig she, bəg jas nai nari rig. Bəg ma zim a bəg rig gbah nai rig bəg ken ya ba avəri zən ri, avəri a a bəg pyak nai a nan nan zəun, bəg yak she n ye hun bəg bai, bai wah gbam təng səs kang səi n bəi ziw sib n dang wuin ba hah i sa kai re? I sa su n sa sig sa dri yi ri. Toal ivak nəng kuruma a kun pənyi zwuni ba i sa hah kaī mən i kan woi nəng bəg hoo dri kona zang nvak kurumam kurumam pən ba kai n pər zəun ye hun ded zig awuh nai n zig bəi hwa ke kai npər zəun ye hun zig npər sara ye hun nai n ho bəi. Jiu zəun bəng ri bəi she nai ba sje mod n shed ri fad swampena rig. Jim zəun bəi swab yeì npər zəu bəi hun ke vo mpər hah vi n yak n ye pyak mad de rig. A so bəi hun ke vo mpər hah ri n yak n ye pyak kah mad derig n pyak, pyak, pyak, nai jag n bəi nun baí ri re tain nəu she ri. I nadak hoo bəgkini yi dri <hesitation> m dang fəri yi idan sa abaibai məng n vak kurumam a kuruman kah ta baiyi a she ba ho bu bu vo n hoo kun re nəu sheri a shi taghi dan ba yei məng. A she ba i vak ri, mare mpər kurn ku bəg be a ku rig sheyei nan are angwa bəgri ku hoo bəg she abo be wah ri məng bəgkini wu ma san məng a shi zig bəg mpər? A <hesitation> i i whad balgkini yi ú woí bu ba bai bai a iris ja’ake bəgkini yi ri hah a kurumam təd hoo yem non-non. A ku hoo na ajansan tag ye re jiri kai məng i dəg abande be ma l’ər de rig ama bəi dəg wunza’a wu a dang yi a rig she ke kurig pu’u wu nəu tanu ashirig zig a ma i ma fam ti bayei məng n dang yi irig ken bəg bu ba hah har sid sid swo <hesitation> a kwunam rig bad ye toh funishiumen hah meb məngi san tən mare ane a ku dəg a ku she a ma she ke vuri hah məng mpəm ye ya avuri zəun ri i she nən i vak kurumam a kurumam hwa yi voyei.